Jakuu tuu kuítí jaa va’a xaa ja ka’ayo, jaa va’a xaa ini nayiun chii chio sua katu ioo va’a xáá iniyo a chio, pero tuu suni chii, ya’a a veces te va’a ni ka’a nayiu yua jiro, te chua ni jaii tua sua ka’atu yua, sua kutu yua ka ka’a tiii jenaii a chio jaa io ín nayiu jaa va’a xaa iniii, nene ioo nayiu ja tu va’a ini suni.